So gonga alla ana naawi jaatti. ka sonna taweɗa ada jigi progarame mo gollata e mo bawata wade hajejima e hore maɗa. Ayi! <hesitation> do ɗum kay ina woodi fuu, a tawan tiɗataa. Gollude ɗum du, ana yaafi.